Tɔ ɪng mɔ ba bɪb yɪ, mɪ bwɛlɪn Yebu dɪya, ma bɛ, ma mangɪm nangshɪ, mɛɛ ɪng wɪ, kakɛ ɪng wɪ, kəmbir kada ɪng dʊbʊ wɛnɛ narɪb, bɛ ɪng bɪbtɪn nabɪyang, nabɪyang mɪtam dɪ shɔ kɛ, ɪng kɔb. ba wɪ yamba a dəbbɪ, naan shʊ baba ma a lɛ kɛ, nɛtɪmɛ ngarɛ, ba nakɪr mɪ mangtɛ, mɪ shʊn tɪm, tɪm wɪ mɪ shoti, Yamba dɪ nɛ yɛ yɛdda mɪ fa tɔ mɪ shatɔ dɪ lɔ mɔ yɛ nabɪyang ba a mʊr shɪ shɛ fwara a fɪya Yamba. ka mɪ kʊn dɪ chʊb kʊ, mɪ kɔn nungɛ mɪ yang ngarɛ, ya ma shɔ ɪng tɪm, ka mɪ rɪm kɔ mɪ rɪm kɔ mɪ kʊnnɪ, dɪ mɛ mɪ mɛrtɪn, mɪ mɛr dɪ mee mɪ shɔ wɪ mɪ kʊ, mɪ mɛr rɪ bɛ mɪ shɪrɛmtʊ, kamɪ shɪrɛm kʊ, kabɪ mang shɪdɔ shasharɛ kɔ ɪng chab, shɛ daam mɪn, ka fɪ dɪ shɛlɛ kɔ, mɪ kɔd tɔ nʊngɛ kwaad mɪ mɛr tʊ har lokacin wɪ bɛ ba kal wɪ Amfakɛ lamtɛ. ma shɔm babɪr, ma shɔm a wɪ kwalkwallɪ, ma shɔm a wɪ marashɪ, ba shɪdɔ a no ma mang bɛ, makarantan nabɪyang mɪn mɛ ɪng. ﻿tɛɛbʊn nɪyɛ dang ka yang twalkɪn ngarɛ kɔ, ba dem sham a bɪnɪ bɪ twal, ka twal kɔ, bɪ nɛ nɛɛbʊnɪyɛ ɪng shɪ shwii bwangtɛ, ya bɪ ya ngarɛ, kɪ bɪ ya ngarɛ kɔn nɪ fatɔ shidɔ na shashabɛ a nɪn nɪyɛ kɪ, kɔn wʊnɪ, nabiyang kɪngnɛ a kʊnɪ shɪbɪ yikang dɪ kɔn kaba yɪkang bʊ kʊ, ba fa shɪdɔn ba chab cha bɛ kɛ, ba fa a fɪ Yebu ɪng na shɪ ka kɔkang kɔkanga wɛ kɪ kɔkang dɛ mkɪnɪ bilkɪkang, yamba ba kɔm kɔ shɪdɔ wɪ na dɪk a nɪ ɪng nɪyɛ, yɛ nabɪyang nɪyɛ kɪ, kɔn ka nɪ kɔkang tʊ kɔ, na bilkang bɔ kɔ, yaam ba naba dɔ kwɛ nɪ kaka mɛ, kwɛ nɪ a bɪn nɪ, kana kwɛkɪkang bʊ kʊ, shɛ yɪ, dʊrtɪmɛ kɪngɛ a shʊm shɪdɔn kalmɛ, shɪdɔ ma kɔ kɛ mwɛ a mangɛ kɔ, mangtɪn, shɪdɔ ma kɔ kɛmwɛ a mangɛ kɔ mangtɪn, mangdɛ kʊʊr,Yebu a kʊnnɪ dangɛ a yɪmbɔ kʊʊr, shɛ dɛ fanga kamɪ fangɪm a? ba nɛnnɛn kɔ shɛlɪn nɪ ɪng dɛbdɪ.ɪng shɪdɔn da na yɪmbɔ a yɪ yɛ kɪ,Tɛɛbʊn nɪyɛ a kʊntɪ dang a nungi nɪ bʊ ngalɪ bɪnɪ sho dɪ nɪ bɔttɪn dɪrr nɪ mangdɛ a wɪ shɪnɪn nɪ ba dəb dəb bɪ kɪ ɨng mɔ mɪn bwɛl bwɛ, shɪdɔn da dɪ yatɔ yammɛ kɪ mang kɛnɛdɪ nɪ bɔttɪn dɪrr, nɪ shak kaka dɪ shɪdɔ nɪ mangtɛ, mɔ tɛɛr mɪn wɛnɛ shɪtɪ yɪdɪ bwɪɪr, nabɪyang mɪn kɔb, nang wʊtʊm. ﻿naaɪng nang batɪm yɪdɪkʊʊn kʊn kɪn sha kɔb, nɪ shoto yan tarau nɪ mangtɔ nɪ mang bɔkɔn nɪ tɪkar tɔ, nɪ bɪlkɪkantɔ bʊtʊn nɪyɛ, na kɔkang bɔ, Yamba dɪ nɛɛn nɪ shɪdɔ share, ni shatau kɔn ba kɔkang ba fatɔ a fɪ, yɛbʊ nɪ dʊr nɪyɛ ɪng wa fɪrɪ, wʊnɪ ɪng ʏɪn ba war nɪ fɔ a dɪyɛlbʊ kɔn bɪ nɛɛn nɪ a wɪ fangkuwɪnɪyɛ nɪ yɪɪm dɪɪn shɪdɔ yatɔ kɛ, nɪ yatɔ, wangɪn yantaraʊ ka nɪ shɔ kʊ, bɛ na kal kɛmbɪr, ka nɪ kal kəmbir wʊ kʊ, nɪ long kərʊwə mwatɔ, nɪ mang yɛl nɪyɛ kʊ, kanɪ mang nɪ kwandɔ kɔ kɛshɛ bettere yɔrɔb dɛ bɛ kɔ, ɪng wɪ,bɪ ngal shɪn dibiri, dibiri, kuma a lɔ nɪ, ka bɪ dɪɪn shɪ lambɪnɛ kɔ nɪ fʊk kɛ nɪbɔ, nɪ ngal tɛɛnbʊn nɪyɛ a kaltɪngɛ nɪ kɛɛr, nɪ ngaltɪn ngadaɪ nɪ kɛɛrtɪn, tɔ dɪ nɔ, na yɔm yɔ sham a tɪm kanɪ yɔm sham a tɪm kɔ, daam yɪdɪ bɪɪr dɪ lamɛ nɪ twal tɔ kanɪ twal kɔ nɛɛbʊn nɪye ɪng wɪ, shɪ ba shʊbʊ kashɪ ɪng shɪ shʊbʊ kʊ shɪ tikang ta a nɛɛntɪn kadɔ ka bɪ tɪkang nɛntɪn kadɔ kɔ fatta lɔ dii fatta lɔ bom nɪ nɔ bwangtɛ ka bwɛl fɪnshangɛ shɛrɪ tamɛ kɔ mɔ mɪ yɛ lɔ nɪ na shɪdɔ mɔn shɛ dɪbɪrɪ a shʊm, shɛ ba shakɪm ɪng shɔ. ﻿kɔn bɪ mangtɔ, dɪn ladi na mang shɪdɔ share, na mang kalmɛn nɪyɛ har fɪ sheltɪn, shɪdɔ yebu a wanɪ shɪrr, nɪn ma na nwan nɪman nɪɪn shɪyɛ nanɪ kwɛdʊ ɪng shɪ wɪ, nɪ <hesitation> bɪlangtɔ naan shɔ wɔ. Tɛɛbʊn nɪyɛ a kʊnnɪ, ɪng been dɪ kada, ɪng been dɪ wɔnda bɔbɛn ɪng tɛ shɔrɪ wʊccɛ mkɪngɛ bɪ ngaltɔ wɛ, ɪng tɛbʊn nɪyɛ, dɪ wʊm kɔn nɪmbɪ nɪ a bɛ kɪngɛ wɛ bɔbbang kwaan tɛɛ, kɔn bɛ dəb tɪmɛn nɪyɛ kɪngnɛ dɪ yɪm yɛ nɪ shɪ,nɪ tʊngkangto, yɛ shɪ dʊ yadda a naba kɛ kagani daan na nɪya na shɛnshɛ bu yanɪ yɛ nɪ yatɔ yaam diin yɛ shɪ kɪ ɪng lafɪya, bɛnɪ shɔtʊ tɪm kembɪr, ka lam bɪ lamɛ a ngare, kɔ, ba rɪmɪnɪ kɔ bɛ mɪ kwɪtɔ karʊwa mɪ mwɛ bɛ mɪkɔttɪ, ka ma fa bʊ yaam kɔ, mɪ tɔngtɔ bwɛl mɛ dɪ ya ka dɪ ma ya dɪ bʊtʊm mɪna kʊ, ɪng dwa mwɛ ɪng nɛ, kaa mɪ tab mɪ ya kɔmɛ kʊ, ya mɪ mɛ wɪ, ka sham a dɛbʊ a tɛɛr bʊ, na mɛ nɪ lɔngɛ a wɪ sham dɪ shɔ, mɪ lɪrengtʊ bwɛbɪr nabɪyang wʊ nɔ ka ɪng mɛɛ naan shʊ amma bwɛbɪr nabɪyang kɪngɛ a kʊnnɪ kɪ, shɪ bʊtʊn shɪye a tɔddɛ bwɛl shɪdɔ ma tab ma yɔ ta lɔ wɛ, a kakaram fʊr a lɛm kwaan, ka shɪ fa naan nangshɪ kɔ dɪ yɔtɪshɪ nungɪ Tɛɛ bwɛ, Tɛɛ bwɛ ɪng been dɪ kokuma lɔ ɪng been dɪ kwaan. ﻿shakta lʊktʊ kɪ nɪ bɔbtɪn dɪrr, ngarɛ, a lɛram shɛ kɛnɛdɪ, kɪnɪ fɪtɪrang dɪ shɔ aɪ ba nungi nungɔ shɪdɔn da na shab dɪ shɔ kɛ, sha nɪ nɪ shabtɔ. Ai Yamba a kɔ nɪ bʊ shɛ dɛ nɪ kɔ tɔ bʊtʊn nɪyɛ, shakta lʊktʊ,,shakta lʊktʊ, kɪnɪ mangdɛ kʊʊr wʊnɪ wɔ, kʊʊr ɪng ka shɪdɔ yɔ lɔ kɛ, fang fangɛ shɪ nɛ shɪdɔ ba mang dɛ, shɪdɔ tɛmwɛ a naan shɪ dɔ bɔ kɛ, dɔ bɔ, shɪdɔ a naan shɪn mangɛ, mang. wɔkkɪkan dɛ nɪɪ, ka bɪ wɔkkɪkangtʊ kɔ, kaa mɪ wɔb niin tɛmwɛ kɔ, tɛmwɛɛ a bɪn nɪb, shɛ kɪdɪ a ⱳɔb nɪ mʊ. ma kɔ a da bɔ, a lɪmbɔ, nɛmwɛ a rɪka a bɪn,a wɪ bɛttɛrɛ tʊʊr kʊb a fʊrshɪn,ba bɪn, ngar dɪya ɪng tɪm mangtɪn, shana mɪ tɪ mɪ lɔm bwɪɪm yɛ tɛmwɛ, Yɛ tɛnmɛ, kɔ yɛ yayɪ ma, lɪmbɔ. na kuNtɪn na yɪmbɔ wʊnɪ shashɪm bɪnɪ. ɪng tɛshɔ lɛ Yebu, shanɪ na shɔrʊm na kɔmɪn ngadakɪn dʊr nɪye fɪ dɪɪn,nɪ dəbkin shɪlɪ nɪ yɔ shɪ tɪbɪr lɔ, ɪng wa nɪ a? ka na ba mang nɔ kɔ, ɪng mɔ lamɪnɛ lam ka kɔrfɪ wʊnɪ a dɪng ka shɪdɔn da ɪng tɛshɔ lɛ Yebu, ɪng tɛshɔ lɛ kʊyɛngɪ, ɪng tɛshɔ lɛ dɪyɛlbʊ dɔ a la nɪ Kɔb shɪdɔ wʊnɪ nɪ mab fɪrɪ kɔ ka nɪbɔ a mang fɪlɪn wash shɛ, shamba nɪ dɪ shattɔ shɪrr, naan wɪ nɪ ba tʊngɛ bʊ tʊngɛ, ɪng ka fɪlɪnwash dɪ nɛ ɪng shɪ a lɪ?kashɪ na ma dədʊ wangɪn ɪng mangɪn shɪdɔ shɔ shɛ ma yɔtɪshɪ nungi kɛnan, nɪ yɔkantɪn dɛ nungi, kamɪ shɪdɔ kɛmwɛ a mangɛ, mɔ kɪdɪ, mang, shadɛ mɪ aa mɪ lɛɛm ɪng wɛ lɪ, lɛkɪn nɪ ɪng dɔlɛ. Ai kɔ a wʊshɔ kɔ, nɪ a kaka ma kɛ ɪng dɔ lɛ ɪng kwɛ. ﻿bwerin neba ɪng wɪ Yamba nɪ fangtɔ ka nɪ bangmɪnɛ ɪng na nangshɪ kɔ, ɪng shɪ a mang nang shɪ a kwɛdɪ, daan bɪ yakshang karɪ kuma shadɛ mɪ bwɛ a bɪm a lɔ kɔ mɪ yɔb yɔb. Fan kʊn bʊ wʊnɪ a kang lɛ ngɪn nɪyɛ a bwɪ dɪ tɛshɔ, a bwɪ dɪ dʊngʊm nabɪyang wʊnɪ, dʊngʊn nabɪyang wʊnɪ yɔ yɔ lɔ. Kɪnɪ kɔ dɛ, kɔ ba naan shɪn yɪ kʊ, tab tɪn shɪ,ɪng shɔ nɪ kɪlan be ba dʊrɪndɛ, amma bɪ shakɔ shɪ yɔb, bi yɔb, bɪ yɔddɪ, na yɪmɪn shɪdɔ yamba a mang a? Dʊk nɪ ma kɔ ba bɪb a dʊrtɪmɛ wʊnɪ wɛ, ɪng wɪ shɪdɔn mang shɪ,kɔ mang wʊshʊ kɔ, ɪng wɪ dɪ shɪdɔn mangshɪ, shadɛ mɪ mang nakɪr kɔnshɪn nɛ. Fɪlɪn wash a lɛm kwaan nɪyɛ, yamba a nɛɛn nɪ kəmbir, na fɪ kɔn na tʊng nabɪyang ngɛ, afɪɪn fɪlɪn wash shɛ, kəmbir ɪng been, nɪ fɛtɪrɛng bang wɔ, Yamba ba katɪnɪ ka langtɔ, na fafam shɪdɔ na dɪk a nɪ kɪ,shɔk shɔk wɛ ɪng bwɪyangshang, ɪng ka shɪdɔ ba yikə dɪ,shɪdɔ ma kɔ kɛmwɛ a mangɛ, ɪng mɔ mangtɪn, shɪdɔ ma kɔ kɛmwɛ a dʊbʊn mɪn kɔ, ɪng mɔ dʊbʊtɪn,mɪn lɜ ɪng wɛ, mɪn lɛ ɪng wɛ, mɔ ma yɔ ma lɛ ɪng wɛ, dɪnəng ma yadɛ, ka ma ba dwa a katchɪ kɔ, mɪ yɪttɔ bɛ lɪrɛngtʊ bwɛbɪr nabɪyang dɪ shɔ, fʊk ka kəmbir, ka kwaan mɪn a lambɔ wɪ karʊwa kɔ, kɔ ɪng mɛɛ, kɔ ɪng tɛnshɪ, kɔ ɪng akwakwa, kɔ ɪng wʊshɔ kɔ, lɔng mabtɪn daan ba dʊrɪn dʊr,bwɛbɪr kɔdɔ shɪr wʊnʊ wɔ, ɪng shɪdɔ dʊr bwɛkɛ, kɔ ba yang ɪng fɪlɪn wash kɔ, shɪdɔ ba fa ɪng shɔ kɛ ba yɪ ɪng bʊtʊn shɪn, kɔn mɪ dəb shɪr kɔ, mɪ kɔb kɛshɛ nɪ rɪb, a mang mɪn wʊshʊ ehh. ﻿Kɔ ta fɪ, kɔ ta fɪ, kɔ ta fɪ, anubun dakai anishim nɪbɔ a shɔn dɪ yakshatʊ kɛ ɪng kwaan Yebu, a kɔmɪn mʊrkɪn dʊrshɪyɛ a fɪ dɪɪ nɪ,na shak kakan sha nɪ, Fankʊwɪ ɪng wɪ, ka mang nɪ ngala kɔ, na bɪ yadɔ, kɔnɪng wɛ ba yashɪndɔ kɛ, ɪng kɛnan kɔ ɪng bwel bwɛlɛ wʊnɪ dɪya kɔ bɛ shɪm, ɪng nabbɔ ɪng sɦɔ wɔ dɪ shɪdɔ a kɛnɪ kɪ, wʊbtɪn bɛ ɪng wɔb a tamɛ, ka mɪ wɔbtɪn wɪ kʊ, yɔ ɪng bwɪɪm.nɪ kɔkang tɔ dɪ bwɪɪ wɛ kɔn ka fa wɛ a tamɛ kɔ, ma yɪdʊ kɛnang ɪng na mɪyabʊ a kɛ shɪ Yebu a kɔkang kɔkangɛ wɛ ɪng daan shʊ na shaddʊ kaka, na a wɪ mɪn shɪ a? a yam nɪyɛ nɪ yatɔ ka? Yebu nɪ kʊn nɪ tɪtɪ yɛ nɪ mang dɛ kalmɛ, na yadde nɪ a kɛ dangɛ, shɪnɪng kang ɪng wɪ, inji na ɪng mɔ mɪ shɔtʊ tɔm wɛ, ka kaan dɪ lamɛ kɔ, bɪ wɔwɛ twaam, ka bɪ wɔ wɛ twaam kɔ mɪ fʊkɛ yanɪ, mɪ mɔbtɔ a wɪ dala bɪ mʊ mɪn lɔ tɔ ɪng ka yɪm kɔnshɪn, a lɛ bʊ kwaan na? ba shɛrɪm a tɪm, ma fam wɪ kang, ɪng ka dʊrkɪn tamɛ mɪ dʊrta? ma sher tamɛ ma ya kɛ, nakɪr kang ma Yamba a nungun nɛ kɔ, ma chab dɪ shɔ, banda kʊʊr, ma yikər yikər kammʊn a bwɛrɪ kɪ ma yikerim yiker ɪyayɛmɛ dɪ shɔ dɔ a nɔ kɪ kɔn wʊshɔ a lɛ fɪshʊ kɛ.